Nga dundu ba sa dundu jeex te doo réccu ndax ndaw yaa hamut ku si jaarut, bariwul de bu fekkee am na bariwut ndax tay barina ñiy fiy summi dàll, ñu ne soo seetee commencement waaya gis nga yàlla fum ko soppee. Jaar-jaar. Doom-aadama njaay bu hamut jaar-jaar rekk du dem. Il faut que dinga am jaar-jaar ndax na ngay xaleyaaye. dangay dem bam yàgg nga déedéet lii du dem haara ba bàyyi yoon bii jël bële. Loolu mooy réccute. Ne boo demee ba yàlla dimabele sa xel ñów dinga xam ne man de yoon bee ma jël baaxul xaaral ma jël yoon bu baax bi. Loolu mooy réccute. Bu fekkee am na de bariwut bu fekkee am na bariwut. Barina kuñ fi simmil dàll, dangay dégg ay moroomam walla ay kilifaam ne su ngeen xamoon jaar-jaari diw waaye gis nga yàlla bam ñówee walla moom mu toog comme ça niñ toogee nii nga ne su ma la waxee sama jaar-jaar, foogumahoon dinaa toog fii walla dinaa def nàngam. Loolu mooy réccute. Waaya ba yàlla ñówee rafetal ko rekk nga haw si yoon bi.